I kami ore muhuwa'ney malili, malili kami manginum kopi, menggoreng wusak onde menggoreng wusak onde pangan onde kan, onde kan. Ore lama lutue kami kumankan tan onde sop, one kinas wu mamiho sop. Ore mali ne te'e, mamiho sop ore makatura te'ento <hesitation> puruan kami mbayan mali. Pokusale kami mamiho manumis mi, pakosle <hesitation> i kami <hesitation> munasukan mokan wu kanen onde kinas te memang mau nanam, mau nanam <laughs>